Kua tëtäpe oïme arakuvo, oïme ïrü arareta iroɨva, jare arakuvo, kua tëtä jaeko amazonicovi, jaema öime iro, arakuvo, jare ama iara, ikavi yae vi